Raha isanandro izy da enim-polo minitra eo gny fisakafoanako aloha zany, hoe ray lera, enimpolo minitra gny fisakafoanako isanandro. Da no isankerinandro zay, magnodidina ny valopolo sy efajato minitra eo.